Thaka mu gunatu ga kwa kiwarɗa tu gana pulada susum dak kurtu ka sinda abur gan thakurɗa wala gan pulada sakatu mi akwa katida da bara susum ga mau da nu'ga mu gadi kala tu ɗa mawa da tuk n'ya